My grand my my grand parent ley speak vai. my grand father my grand mother my mother my father ley speak vai.